Boeza, boeza de karazagna vorogna amiriny, sy dia agnona sy dia bitika loatra i vatany, izy dia managna fagnahy mizaka karaha olona io se, izany ndraika koa zany a <hesitation> toetra sy manam-paharoy anagnany, mahay mikorana amin'olona izy raha ohatra ka efa ela nitandenan'olona ananjy an-dragno, na feonà zaza, na feonà biby dia hainy aby se zany a fa zany fagnomezana namen'Andriamanitra ananjy.